<hesitation> Fa raha ohatry ke hoe iaho ka ho lasa mpahay magnano mpahay eseka maneratany zany mandritry gne dimy tao hoavy de raha homaniko aloha da magnano magnano fanazaratena matetiky raha haniko satria amzay voafehiko sara eky raha amboariko satria sarotry avao gn'ahalasa atena oe ho mpahay eseke maneratany zany da fiomana zany gn'haniko vaindohan-draharaha.